Koɗol ngol to ngol tumbaama nder ndiyam sai ngol warta yaare, to ngol resa ma to hendu sai ngol warta sauru. Ko ngol warti sauru sai mi janngindu mi fi leidi.